Penei ke anilā ma Kanakā. Ma ke kau kupu lau, a heheʻe mai ka hau a hoʻomaka e mehana mai ke anilā. A ma ke kauwela, he mehana a wela nō. Ma ke kau kupulau, loli nā waihoʻoluʻu o nā lau ma nā kumu lāʻau. A me ke kau hoʻoilo, huʻihuʻi.